بكل بساطة أقدر أن أحدد إذا كان العمل الفني جيدا أو لا إذا كان العمل هادفا ولا يمتو إلى ختشي الحياء بصلة، هذا يكون عملا جيدا أما غير ذلك فهو لا يكون جيدا على إطلاق.